بالنسبة للجو في البرازيل عادة دافي ورطب في أغلب الحتات لكن برضو بيختلف حسب المنطقة في الشمال مثلا الجو استوائي ومرطب طول السنه وطوالي في مطر يعني الجو حار وممطر أما في الوسط الجو حار في الصيف وبرضو فيه أمطار والشتاء بيكون جاف ودافي أما في الجنوب الجو بيكون بارد شوية في الشتاء والصيف بيكون معتدل ومرات فيه شوية مطرة.